Ba biritanikira a ninɛ ba da ciza cɛnu ma twa cɛnu han firitira ba yan da mu beso cururu cɛnu ba ciya yɛrɛ o mu boni po mu wian